إذا كنت بطل خارق <hesitation> وجود الفضائيين هاذو، اول حاجة نعرف نقطة الضعف نتاعهم نعرفها وين بالضبط، ومن بعد نحاول نلهيهم على <hesitation> سكان الأرض نجبدهم بجهة، نديهم معايا للصحراء ولا كاش بلاصة، ومن بعد ثما نبدا نحاربهم ونجيب <hesitation> دعم يجيو الناس يعاونوني <hesitation> وكوكب الأرض كامل يجي يعاوني، <hesitation> نستعملو <hesitation> نستعمل القدرات ال- الكاملة.